لا، أفظل ان يكون عندي طاهي شخصي، لأن سائق أنا اسوق يعني عادي سهلة، ما أي احد يعرف يسوق، أما الطاهي يعني ماي- أغلب الناس ما تعر- الرجال ما يعرفون يطبخون، يفظل إنه يكون عندي طاهي شخصي، و <hesitation> طبعاً راح يعرف يطبخ لكوا، يعرفلك الأكل الصحي من غير الصحي، ويظبطلك أكلك اليومي، وراح يفيدك أكثر ما يكون عندك سائق.